كنت ذاهبة لدفع قسطي الجامعي وتم سرقة هذا المبلغ من حقيبتي وحسيت فعلاً يومها إنو حظي سيء علشان كان آخر يوم فالتسجيل واضطريت إني أقعد سنة كاملة من غير دراسة علشان حصل معاي هذا الموقف <hesitation> أتمنى إنو ما يحصل معاي مرة ثانية.